வொர்க்அவுட்டை உருவாக்க முதலில் உங்கள். உடற்பயிற்சி இலக்குகளை தசையை கட்டியெழுப்புதல். உடல் எடையை குறைத்தல் அல்லது சகிப்புத்தன்மையை. மேம்படுத்துதல் போன்றவை வரையறுக்கவும். பின்னர் உங்கள் தற்போதைய உடற்பயிற்சி நிலையை. கருத்தில் கொண்டு வெவ்வேறு தசை குழுக்களை. இலக்காகக் கொண்ட பயிற்சிகளைத் தேர்வு செய்யவும். மற்றும் ஓய்வு நாட்கள் சரியான வடிவம் மற்றும் வார்ம். அப் கூல் டவுன் காலங்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கும் போது. ​​காலப்போக்கில் தீவிரத்தை படிப்படியாக அதிகரிப்பதை உறுதிசெய்கிறது.